<hesitation> daabaaji ɗii hirsude ɗun so gollira ɗun ɓurata illa e yimɓe sabi ɓii aadama yo alhorma non. Daabaaji ne ana kirsee, ana ñaamee, ana ngaɗee huunde fuf. Yuppugol fay ƴiiƴan ɓii aadama ne jogii alhorma sanne, wanaa ko yiɗaa.